Kiy ne achame ang'alelen ko ng'olyoot ap cheopa, amu ng'olyoot ap cheopa kotareti teke keamta ng'olyoot ap cheopa eng' oratinwek che chaang, imuchii ityen, imuchiwe tuyet ap piik iiamtachi ng'alyot ap cheopa, amu kile cheopa, opa- opa apo amte o- okaitate ngalyot oo koit emotinwek che chang, ng'o tulwet ako ta kole ole kirektoi, ako kora, kepaishe ing oranatak, kepaishe <hesitation> ko uu talente ne ng'ung, koyatunik oratinwek chechang ko- ko unotok.